A ore na najiniso te jnɨso ni kuu pasta, ni kuu cepiyu, te lujua na jiniso no'oso, jna ni kuu no'o yojloso, jna ni kuu taka no'oso lujua na jiniso, lujua iyo lujua kuu ñuu nda'vi ya á.